Piensu en una silla i me vien ala cabeça la mi agüela sentá al seranu palrandu conas sus vezinas. La silla tovía la tengu paquí pa casa. La silla estava encá suya quandu tuvu nacencia assinque, comu ella tuvu nacencia nel mil nuevicientus i venti, pos la silla tien más dun cientu d'añus. Una silla repolía cona su bimbri, tienis de ve-la! Qu'ogañu las sillas ya las ain de hierru i de muchas cosas peru estas de bimbri...